E aloa ste foæ an comensou à deuviâ i seu poteri, stante che no saieivan mai ciù riescie à tornâ inderê a-o seu regno, e son diventæ e cortigiañe e de dònne che co-a seu bellessa an ottegnuo tutto quello che an vosciuo.